Kangaroo ɓe nafoore, waɗi ndiyanji lestar-golti e saareje ndiyam ha Australia. Eyi, lestarji lestar-golti heɓi sooya e nder hokka baydi e suufere ngal. Kangaroo ɓe waɗi ɓurndi nefoore.